Lewru maayu, kayru woni lewru ndu <hesitation> ndiyam <hesitation> ndiyam tammantee. Toɓo fuɗɗay nder maaru. Walaa maa ba jamanu meeɗen jooni ndu ndiyam ɗam fuɗɗilowtaa. Ammaa kala to woylaare Naajeeriya fuu, walaa maa ba woylaare hiirnaange, ndiyam e fuɗɗa toɓuki nder maaru. So ɗam fuɗɗii kadi, aawooɓe puɗɗa aawuki, waynaaɓe puɗɗa tokkuki huɗo hecco